<hesitation> Ekihanga, ikyo amaizi gakyo tiga tigatambura gagumaho aho, wama kyo kiba kihamire nikisinga ganu enyanja oba <hesitation> zinu kandi kyo kiba kihammiire kimu nikisana nkeiziba baitu kyo kiba kikooto kihamire, kakuba ogwaamu tibasobora kwongera nokukurora, obisanga nkomurusozi hagati.